مابتوقع أنه أني راح فكر بأسئلة أطرحها على شي شخص منشان أتعرف عليه أنا أنى شخصيتي مختلفة وايد أنا راح أجلس مو ببالي أي شي وهو بيجي هو يجي يفكر وشلون فيه يسألني وشلون يتعرف علي لكن أني أبد أبد أبد ما راح أخذ هي الخطوة.